اچانک پارٹی دی یوجنا بناؤن رومانچک اتے چنوتی۔ پورن ہو سکتی ہے سکسیسفل پارٹی دی یوجنا بناؤن۔ لئے کچھ مہتوپورن قدم ہن تھیم اتے ستھان چُنو ایک۔ رومانچک اتے آسان تھیم سوچو بولی ووڈ نائٹ جاں ریٹرو۔ پارٹی کار، باغ جاں چھوٹا ہال ورگاں آسانی نال اپلبدھ۔ دا ستھان چُنو، مہماناں دی سوچی بناؤ جنہاں نوں تہاڈے۔ نال ودھیا سمیں دی امید ہے، انہنوں چُنو اچانک پارٹی۔ ہے اس لئی وشواسپتر متران اتے قریبی پرواراں نوں سداؤ۔ تورانت سمپرک کرن لئی واٹس ایپ جاں میسج دا استعمال کرو۔ کھان پین اتے پیئاں سدھارن اتے فاسٹ فوڈ چُونو جیویں کہ۔ پکوڑے، پیزا، سینڈوچ اتے مٹھائی۔ پیئاں وچ سوفٹ ڈرنکس۔